اون فوا واحد طفل صغير هاكا لقا باب في بيته جامي لا كان صايبه ، ايا خلا حتا دارهم ما يكونوش في الدار ولا يدخل معاه ، اشاك فوا كي يدخل ، يديكوفري صوالح جدد ، ديكوفرا بلي هداك الباب يدي لعالم وحداخر ، ان موند اللي ديفيرون على الموند اللي هو جاي فيه، ديفيرون في العباد تاعه. ديفيرون في الوقت تاعه ، اوبوان اللي ولات تعجبه مولاش يرقد في الليل ، بلاصة اللي يرقد يمشي يحوس في هداك لو موند ، حتى واحد نهار كان مولي من القراية ، صاب دارهم تنحرق ، مور اللي نحرقت دارهم مشا كلشي فيها ، مازادش صاب هديك الباب، من هداك الوقت و هو يحوس كيش يعاود يولي لهداك العالم اللي كان يمشيله و يشوفه كيش داير